Alura drant devu cüìe da l'ort ch'a sìu bele süite e lasele magari pìé ën po d'sul përché le fiaune ch'a sìu sëcche da bin, pöi a i taiu le fiaune e i bütu ënt ün platò e i portu ënt ün lucal ch'a deu pa esi ümid e ch'a deu esi bastansa fresch, cuindi ëntà fe atensiun përché a volta le crote a sun pa adatte